Tajɨ reta jaeko oajete yarakuakatu, jaereta oyomborɨ oyapo vaera mbaravɨkɨ, guirokareavaera jembiurareta, jaeko mopetïrami oyomborɨ reta, jaereta oikua, iroɨta, okɨta va